Mam san tara n miŋa dia koosego zi'an ti n dugera dia kɔɔsera, di si'a la seto ti mam wan dugera de la: N wan dugera la tu diimi bii tu buuri malema diisi si'a ti tu yuum dita gee ti zina beere wa ti la ŋwana ti bii la ana bii diisi la bɔi mɛ ti tu ka le nyɛta tɔ dita la. Disina wa de la, n wan dugera gingilema. N ni san dugɛ bitɔ gingilema, bitɔ du'usɛ gingilema bini, wiin beere ti n mɔm kemɔlega sagebɔ la ma'ana ziirɔ, yiimbeere ti n maalɛ tɛa gãarɛ. N san maalɛ tɛa gãarɛ la, yiimbeere ti n le dugɛ bɛresi du'usɛ gingilema bini. N san le dugɛ bɛresi gingilema wa bini la, n wan isege dasedaarɛ ti daandina daarɛ dɛna tu di si'a ti tu wi'ira ti sageke'ene ti ba sɛba me ni yeti wasa. Sageke'ene la wasa wa de la disɛka ti fu ni dugɛ bitɔ ti si kɔrɛ ti fu ka'ɛ zom iŋɛ bini mɔm ba kpe'ene kpe'ene, ŋmɛlegɛ ba suŋa suŋa zɔrɛ nyaa iŋɛ kamɛgebɔ gee tɔ nanzu'usi yugese la. N wan dugɛ dikaŋa me kelum pa'asɛ bini. N wan tara dabeserɛ dugera kanzagema la suma. N wan kelum tara dabeserɛ maala bento bengaarɛ kelum pa'asera bini.